أتوقع ما أتوقع. أيوه، الحياة، كل ما واحد كبر في العمر، كل ما زادت مسؤولياته، كل ما صارت أصعب، كل ما صارت معجدة. ف <hesitation> أتوقع إي أكيد، يعني الواحد يا أخي يوم كان طفل كان يلعب، بس ما في مسؤوليات، ما في أي شي، لكن كل ما كبر زادت المسؤولية وزادت الهموم والمشاكل.